Koowun cí uleemp wël, bënjúwak jában këmpunkëna, nampaţ kakaţíj uweel okëma jában këmpunk nol. Baloŋ kampunk bënjúwak, bumpunk <hesitation> ngënkank, kampunk dí koo bënjúwak dí tee dí iyis. Pasëk naloŋ kanjában sëma kom unkuc. Wulwi balund jáwun e abuk pase jában anakëma ee ajá mëwín kënjá ne ngënkuc jáb ngun, ajában akëma ulef lës.